Inọkpa oonyọ, o chẹgba gaaga. O chẹgba gagagaaaga. Ọma ya ẹẹ nẹ e ka ka ẹdukeshọn is de kii a. Ọdan ka a i ma achẹ noo ga inọkpa a, ọdanka a ga inọkpa, o i chẹ lẹ ọchẹ nwla eyi. A i ma uche ohin ma nẹ ọchẹ i ya, a i ka ka o gaa inọkpan ma anu ya nẹ ọọ i ya ẹdọ uche ẹgẹẹnya a. awọ noo ga inọkpa a, o i chẹ gawọ nwla eyi nẹ a i ma ẹbẹ likpo. A i ya uche bẹ ogwuda an. Ẹẹ, ọdanka a ke ma usosaiti ku alọ, dẹvẹlopmẹnti doodu na i ma noo ode i ya a, o gbọọ nma aya ku ọkpa ooje. Eko nẹ usivilayizeshọn gbọọ naana a, o o o wẹ ọda ooya mla ọkpa ooje. Achẹ noo i ya ọwẹ ichẹ nya nẹ a i ma a, e je ọkpa nu nma inọkpa. Aẹẹ noo i kẹpọ ichẹ a, e je ọkpa nu nma inọkpa duu. A ẹẹ noo i noo i yuklọ urediyo steshọn aman ka ẹga ọha ichẹ a, e je ọkpa nu nma inọkpa. Anu chẹ lẹ usosayiti ku alọ a lọhi a. Ọkpa oojen ma, eko nẹ achẹ i je ọkpan ma, ọma nẹ aoyibo i hi lẹ uprimitiv sosayiti, eko ku umidiyeva piriyọdu nẹ achẹ i je odeen ma, anu wẹ eko ọma a. Bẹt abalọbanya nẹ achẹ kwu ode i je a Onwleyi ka achẹ lẹ oyeyi kaa maa tọọtẹ. Baabaa, a yọ ọlẹ uwọ, a gaa kẹla lẹ ọchẹ doodu noo yọ ajẹ ọlẹ oyibo, a kwu ọda olẹ ahọ bọọ u, a ke lẹ abọ da ọọ a ka lẹ ọchẹ ọma kọọlu. Nẹ awọ mla anu i kẹla. Ọdanka o lẹ uniidi nẹ a kaa i a uleta abọn. A gaa kẹla lẹ ọchẹ aman ka oota uleta abọn. A kla ukọpaọnd kuwọ, a gaa kẹla lẹ ọchẹ ọha noo yọ adogbe kuwọ, a ke a ke ake lẹ ọọ kọl. Ẹchẹ ku ikee nẹ utẹknọlọji i yọn, nẹ umoto i yọn ma, achẹ i yẹ ikpo, umayi, umayi umayilu ofẹta chigwo, taati mayilu, fifti mayilu a. achẹ ohi ge yẹ ikpo nma ẹgee g ẹga ọha. Aman abalọbanya nẹ ọkpa ooje lẹ ẹchẹ nwla eyi nẹ utẹknọlọji ga a, i ma ọọ, achẹ, achẹ, achẹ, widin, widin awa ee, a i ma ka achẹ gee nma abuja wa otukpo. A i je awa ẹpa awa ẹta. Eko ku ikee, achẹ ba i yẹ awa ẹhili awa ahata awa ahanẹ naana e ba i yẹ ikpo kpọ ẹ. Achẹ ohi, o i je uwa ẹchi. Achẹ ohi, ọdanka a gaa travu nma ẹda ee ga ẹga ọha baabaa, eko nẹ ugbicho yọ nya, ẹkuwọ le ka a nyọ i lẹ ugbicho buuku, lẹ uflayiti buuku, o i je uwọ nma ẹga nẹ a inyọ a ga ẹga ọha. So ọdanka a ma aya ku utranspọteshọn a, ọkpa ooje gbẹ lọọlọọhi. O ke chẹ lẹ aya ọma kwu ya tọọtẹ. Ọdanka a ma a ya ukọminikeshọn nẹ i hi lẹ ẹla ooka lẹ ọchẹ a, ọdanka a kla ẹga ee. Ọchẹ yọ as faa as sokoto, a gee kẹla lẹ ọchẹ noo yọ otukpo ama a. a koo ma ọọ ikpeyin naana, aa gee yọi kẹla nẹ iye gee lọnyẹ tu aa. O chẹ lẹ ọma wẹ ubẹnẹfiiti lẹ usosayiti duu. O lẹ itene lẹ usosayit duu. Ọdanka a ke ma ọọ, aya ku inẹchi, ẹchi ne yaw a baa baa, o gbla eko ku ikee, eko ku ikee a, ẹẹ oche bẹẹka umaleriya an tayifọọdu a ge nmo achẹ. O lẹ ukiyọ eko ọman. Bọtu aman ootu ẹchi ku inẹchi mẹmla umediku aspẹti mẹmla uhẹt aspẹti a, achẹ gboo je ode a, e gboo je ode lẹyi kwu, kwu, kwu, kwu ode inẹchi mẹmla ode nya a, o chẹ lẹ ọọ, o chẹ lẹ ikwu i nma achẹ gẹn. Abaa baa ọdanka umaleriya yọi ya ọchẹ utayifọdu yọi ya ọchẹ, e lẹ oje kwu uwa oche a gee mẹ. O wẹ ikee noo i nmo achẹ an. Ọdanka a ke ma ọọ, onma lẹ utẹknọlọji anu ke ya a. Abaa baa, o lẹ ode ne i hi ku e ayi baa, baa. Uklọ nẹ ọlẹchẹ chika ooya a, uwa baa i yuklọ ku alẹchẹ a. Ọma kpẹẹm a wẹ utẹknọlọji a. O lẹ ubẹnẹfiti lẹ usosayiti, o lẹ ubẹnẹfiti lẹ alọ abọhialọ duu. Ohigbu ka ẹdọ ọda na chika ooya a, alẹchẹ, achẹ, aumẹshins mẹmla aurọbọtu uwa ge ya ọọ a. Ọdanka a ke ma ọọ, eko ku igble igble igble, eko utrans atilantik slev tredi a Achẹ bai nma afrika, nẹ e yọi kpo achẹ la ohigbu ogigo, ohigbu udrayi jin mẹmla ode nya a. Achẹ nẹ aoyibo ge wa i la nma afrika mẹmla unayijirira ku ọlẹ alọ ama a, e ge kpo uwa nyọ i yuklọ uplanteshọn fam kuwa, shuga ken planteshọn. E ge nyọ i yuklọ bọọ. Ne e ge, e ge, e ge triiti uwa bẹẹka ẹbẹ a. Bọtu aman eko kuuu, eko, eko, eko, eko nẹ ọda ooje gboo wa a, e gboo yuklọ gboo ya umẹshins nẹ ọlẹchẹ chika, chika, chika o gboo ya a, eko ọma ga a, e gboo frii ku achẹ noo i yuklọ nẹ umẹshin chika ooya a. E gboo sẹtu mla ode nya a. So ọkpa ooje lọhi lọọlọhi. O ke lọhi ku ọlẹchẹ doodu eko doodu nẹ e lẹ uwọ ma. A koo je jaa ga ọkpa igwẹpa nẹ achẹ hi lẹ uyunivasiti a gẹn naana ọkpigwo ne i hi lẹ usekọndri a, atlisti ku a jee riidi, ku a jee rayiti. O gee lọhi o lọọlọhi gaaga. A ke je ọda duu noo lẹ ubẹnẹfiti, o lẹ advanteji o ke lẹ udisadvanteji a. Ii achẹ ohi bi ọkpa oojen n ba nya, e i bi yọ, ge, ge ge ge i frọdu achẹ. Ẹgẹẹ nẹ auyahu ba layii no ba nya. E i nyọ i je ije uwi nma akaọntu ku ọchẹ a ọma wẹ aya obọbi nẹ achẹ ge bi le ya ọdee a yọ bọọ a. Ọkpa ooje lọhi. Alọ ke je ọda doodu noo lẹ olọhi, o lẹ obọbi a. Ọma a yọ abọọ a. Aya obọbi kunu ọha, aurọbọtu mla ode nya na i ma a, e gaa gboo, a i ta ubaki ohin ma, aurọbọtu ge ba ge atẹndi lẹ ọchẹ ubankin sẹshọn a. O ke i afẹti ọchẹ lọọlọhi. Ipu uklọ nẹ ọchẹ chika ooya a, urọbọtu, urọbọtu ge ya a. O i chẹ lẹ alẹchẹ i ge ma uklọn. Bọtu aman ọkpa ooje, ọdanka a ma ọọ, itene nẹ ọkpa ooje tu lẹ usosayiti a, anu nwune fiyẹ itene ku ọda obọbi nẹ ọkpa ooje ya ipu usosayitii a. Ọdanka alọ ta a chẹ, ọkpa ooje lẹ alọ nwleyi. Ọkpa ooje lẹ usosayiti nwleyi. Ọkpa ooje kaa chẹ lẹ oyeyi kwu yọ very simpul lẹ alẹchẹ doodu. Ọkpa ooje lọhi, o ke lẹ itene lẹ usosayiti doodu.